Milina fanasanavilia indray, alefanao ao ilay vilia ao anatin'ilay machine iny, dia asianao ranon-tsavony ihany koa dia mihodina ilay izy, sasany ao daholo ny loto rehetrarehetra, dia avy eo rehefa vita iny dia mijanona ho azy ilay machine